<hesitation> Karazana biscuits fantako ndraika: <noise> quate quatre a, bôlô a, dix huit petit beurre a, de saltô a, gouty a, sablito a, sable a, <hesitation> de fregô a, de tchin tchin a, de turbô.